litlu munaði að illa færi þegar stór flugeldur sprakk inni í mannþröng á Skólavörðuholti seint í gærkvöld þaðan var einn fluttur á slysadeild mikill erill var hjá

tíu mánaða gömlum dreng var í dag bjargað úr rústum fjölbýlishúss í borginni

í Rússlandi barnið hafði verið í rústunum í þrjátíu og fimm klukkutíma í yfir tuttugu stiga frosti áfram þarf að huga að stöðu

þeirra sem brotið var á á vistheimilum hér á landi segir forseti Íslands ofbeldi af verstu gerð hafi verið beitt á sumum heimilum skaupið í ár þótti nokkuð beitt þótt sumum hafi fundist það í svartara lagi yngri kynslóðin skildi ekki alveg alla brandarana fyrsta barn ársins fæddist á Akranesi það var ekki ætlunin að draga fæðinguna fram yfir áramót enda hefði móðirin heldur viljað losna við mikla dögum saman gott kvöld og gleðilegt nýtt ár lögregla og slökkvilið höfðu í nógu að snúast í nótt þegar landsmenn

fögnuðu nýja árinu sjö

á slysadeild eftir

þar af einn eftir að stór flugeldur sprakk í mannþröng á Skólavörðuholti mikill erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í nótt hundrað og tíu mál komu inn á hennar borð frá hálfátta í gærkvöld til hálfsjö í morgun og fangageymslur fylltust slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu fór í tuttugu og þrjú útköll aðallega til þess að slökkva í

sjúkraflutningamenn í rúmlega fimmtíu útköll en þau eru um tuttugu á venjulegri nóttu líkt og venjulega safnaðist töluverður mannfjöldi saman á Skólavörðuholti til þess að fylgjast með flugeldunum og var stór hluti þeirra sem þar voru ferðamenn þegar

fréttastofu bar að garði allt gekk vel fyrir sig þangað til skömmu fyrir miðnætti að þetta gerðist stór flugeldur sprakk inni í

miðri mannþrönginni og ljóst að illa hefði getað farið sjúkrabíll var kallaður til og einn maður var fluttur til skoðunar á slysadeild samkvæmt upplýsingum fréttastofu er maðurinn þó ekki alvarlega slasaður alls komu sjö manns með áverka eftir flugelda á bráðamóttöku Landspítalans í nótt ferðamenn sem fréttastofa ræddi við á Skólavörðuholti seint í gærkvöldi voru kampakátir með það sem fyrir kampakátir með það sem fyrir

meira af flugeldum því hægur vindur dugði til þess að miklu minni svifryksmengun mældist á höfuðborgarsvæðinu en í fyrra landsmenn hafa þó líklega ekki skotið upp minna en í fyrra að mati sérfræðings

nótt það var þó stund milli stríða á meðan áramótaskaupið var í loftinu en strax að því loknu þustu landsmenn út og

náði svo hámarki á miðnætti höfundar ákváðu hins vegar að koma örstuttum skilaboðum áleiðis til landsmanna í bláenda

mikil mengun var vegna flugelda á höfuðborgarsvæðinu í í fyrra en hversu mikil var hún í ár það var mjög mikið um miðnætti frá tólf til eitt var var hár toppur á flestum stöðvum og hæst fór það í Dalsmára í Kópavogi þar fór það í rúmlega þúsund klukkutíma gildið þetta var samt miklu minna heldur en í fyrra smá vindur sem hjálpaði okkur hjálpaði okkur mikið

var að þynna út mengunina þannig að þetta var líka miklu styttra tímabil þetta var um miðnætti og fram til tvö þrjú um nóttina en öll nóttin og fram eftir nýársdegi hérna sjáum við þetta eru þrír filterar sem við sjáum hér þessi er ónotaður þetta er dagurinn fyrir gamlárskvöld þetta er svona venjulegur vetrardagur þegar það rakt úti smá litamunur og þetta eru svo áramótin á þessum filter þetta er greinilegur munur milli daga og þetta er það sem við erum að anda að okkur á gamlárskvöld þið hafið ekki á tilfinningunni að fólk hafi skotið minna upp en árin á undan ég að þetta sé ósköp svipað og í fyrra það sem var skotið upp en vindurinn var að hjálpa okkur að þynna þetta út drengur fannst í dag á lífi í rústum fjölbýlishúss sem hrundi í

í Rússlandi í gærmorgun sjö hafa fundist látin og þrjátíu og sjö er enn saknað drengurinn hafði verið fastur í rústum hússins í yfir þrjátíu og fimm tíma í tuttugu og sjö gráða frosti það er talið hafa orðið drengnum til lífs að honum hafði verið vafið inn í hlý teppi í rúminu sínu björgunarfólk heyrði hann gráta og hafði hraðar hendur drengurinn er alvarlega slasaður með kal á höndum og fótum og áverka á höfði hann var strax fluttur á sjúkrahús í Moskvu hann fannst eftir að hlé hafði verið gert á björgunaraðgerðum þar sem óttast var að húsið myndi hrynja hluti fjölbýlishússins sem er tíu hæða hrundi í

og þar búa um ellefu hundruð manns þrjátíu og fimm íbúðir eru ónýtar og tíu skemmdar sjö hafa fundist látin og þrjátíu og sjö er saknað sorgardegi hefur verið lýst yfir í borginni Magnitagorsk á morgun fánar verða dregnir í hálfa stöng og öllum viðburðum hefur verið aflýst

sagði forseti Íslands í

áfram þurfi þó að huga að þeim sem brotið var á á vistheimilum Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands kom víða við í nýársávarpi sínu hann ræddi meðal annars um þau tímamót sem urðu þegar dómum í Guðmundar og Geirfinnsmálum var hnekkt í Hæstarétti hann talaði um sjálfsvíg helstu dánarorsök

of mörg dæmi séu um að ungmenni verði háð fíkniefnum þá talaði hann um stöðu þeirra sem minna mega sín fátæktar og misréttis gætti hér lengi og gætir enn goðsagnir um annað þarf að varast Guðni fagnaði lögum um notendastýrða persónulega aðstoð sem auki frelsi fatlaðs fólks en munum líka að lengi vel var þroskahömluðum og fólki með geðrænar raskanir komið fyrir á ýmiss konar vistheimilum starfslið reyndi margt að gera sitt besta við þröngan kost eftir stendur þó í sameiginlegri sögu okkar að harðneskja ríkti of oft sumst staðar jafnvel ofbeldi af verstu gerð fagnaðarefni er að fórnarlömb þeirrar rangsleitni hafa hlotið sanngirnisbætur þótt áfram megi huga að stöðu þeirra sem brotið var á þar vísar forsetinn til þess að aðeins þeir sem voru

vistaðir sem börn á vistheimilum áttu kost á því að sækja um bætur Guðni minnti á mikilvægi þess að missa ekki sjónar á því mikilvæga í ys og þys nútímans og að vanlíðan fólks sé iðulega rakin til samfélagsmiðla því væri mikilvægt að kenna börnum jákvæðni samheldni og seiglu og umfram allt að vera til staðar leggja

er saman við matarborðið og tala saman tíminn sem við eigum saman skiptir svo miklu máli og ekki gleyma því að hann kemur aldrei til baka forseti Íslands sæmdi í dag fjórtán manns riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu hlutu Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunnar Björg Thorarensen lagaprófessor Tómas Knútsson stofnandi Bláa hersins Kristín

Aðalsteinsdóttir fyrrverandi prófessor Árni Magnússon fyrrverandi skólastjóri Valdís Óskarsdóttir kvikmyndagerðarmaður Páll Óskar Hjálmtýsson Þórhallur Sigurðsson

Ólafíudóttir fyrrverandi formaður Sjálfsbjargar Ragnar Aðalsteinsson lögmaður Haraldur Briem fyrrverandi sóttvarnalæknir Agnes Anna Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Margrét Frímannsdóttir fyrrverandi ráðherra og fangelsisstjóri og Guðrún

Sveinbjarnardóttir fornleifafræðingur nýju ári fylgja að venju breytingar á opinberum gjöldum hver

verður dýrari eldsneytisverð hækkar lítillega en barnabætur hækka á móti ýmis gjöld hækka frá og með deginum í dag krónutölugjöld á eldsneyti áfengi og tóbak hækka um tvö og hálft prósent þessir vöruflokkar lækka þó að raungildi samkvæmt

stjórnarráðinu því að hækkunin er minni en sem nemur áætlaðri

verðbólgu ársins í samræmi við þá stefnu stjórnvalda að hvetja til orkuskipta í samgöngum hækkar kolefnisgjald um tíu prósent fer úr níu komma tíu í níu komma níutíu og fimm krónur á lítra samkvæmt FÍB hækkar bensínverð um þrjá komma þrjár krónur á lítra lítrinn af dísilolíu hækkar um þrjár krónur þá hækkar olíugjald og vörugjöld á bensín

tvö hundruð tuttugu og átta krónur

hækkar um hátt í þrjátíu krónur stór bjór hækkar um fimm krónur hækkar um hundrað þrjátíu og tvær krónur þá hækkar meðalverð af pakka á sígarettum um rúmar tólf krónur

um þrjá komma sex prósent

slysatrygginga og almannatrygginga og sjúkradagpeningar hækka sömuleiðis á móti koma skattbreytingar persónuafsláttur hækkar um fjögur komma sjö prósent eða um tvö þúsund fimm hundruð og fimmtíu krónur og verður rúmar fimmtíu og sex þúsund krónur á mánuði barna og vaxtabætur hækka um fimm prósent milli ára á þessu ári fá því þeir sem eru í sambúð með eitt barn tvö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund fimm hundruð krónur og um tvö hundruð og áttatíu þúsund krónur í viðbót fyrir annað barn einstæðir foreldrar með eitt barn fá um þrjú hundruð og níutíu þúsund krónur og fjögur hundruð þúsund á hvert barn umfram það þá fá einstæðir hundrað og fjörutíu þúsund króna viðbót með hverju barni undir sjö ára þá hækka ýmis gjöld tengd sveitarfélögum milli ára til dæmis miði í sund

fjöldi flóttafólks reynir dag hvern að komast til Suður Evrópu erfitt er fyrir fólkið að fá hæli og því reyna sumir að komast þangað óséðir spænskir landamæraverðir fundu í fyrradag tvo karlmenn sem búið var að fela í rúmdýnum þetta var í fyrsta sinn sem spænska lögreglan finnur flóttamenn sem reynt er að koma til landsins með þessum hætti að því er spænskir fjölmiðlar greina frá karlarnir voru við góða heilsu þegar þeir fundust þeim hafði verið komið fyrir í dýnum ofan á þaki bíls sem ekið

var um landamæri Marókkós og Spánar nánar tiltekið til landsvæðis á strönd Norður Afríku sem tilheyrir Spáni jon Inarritu spænskur þingmaður vakti fyrst athygli á málinu í færslu á Twitter þar sagði hann að á meðan ekki væru neinar öruggar leiðir fyrir fólk til að sækja um hæli myndu fleiri atvik sem þessi koma upp samkvæmt tölum flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna reyndu yfir sex þúsund manns að komast til Evrópu á síðasta ári í gegnum og annað spænskt

fyrsta barn ársins fæddist á Akranesi foreldrarnir segjast engin áform hafa áform hafa haft um að eiga fyrsta barn ársins enda átti það að fæðast fyrir jól stúlkan fæddist klukkan þrjár mínútur yfir sex í morgun hérna á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi hún er fyrsta barn foreldra sinna sem eru búsett í Reykjavík en ákváðu að fæða á Akranesi hvenær varstu sett tuttugasta og þriðja desember á Þorláksmessu eiga fyrsta barn ársins nei alls ekki

þrítugasti desember um kvöldið og þá héldum við að allt væri að fara í gang það voru komnir verkir til fimm daga en þú varst ekkert að reyna að halda í þér fram yfir áramótin nei þetta var alveg orðið það erfitt

var ekki planið og skaupið fékk litla athygli þegar Sigríður var með

því miður ég spáði alla vega ekkert í

við erum öll þrjú núna í janúar

getið bara slegið í eina sameiginlega afmælisveislu algjörlega svona á að gera þetta bara og eruð þið eitthvað farin að huga að nafni já við erum alveg með nokkur í sigtinu eitthvað sem þið viljið deila með þjóðinni nei og litla telpan lét sér fátt um finnast þótt myndavél og hljóðnema væri beint að henni hún er mjög vær þetta byrjar vel alla vega já mjög vel fagnað um alla heimsbyggðina síðasta sólarhringinn með ýmsum hætti um milljón manns kom saman í Sydney í Ástralíu kvöddu gamla árið og buðu það nýja velkomið og nutu glæsilegrar flugeldasýningar henni var sjónvarpað víða um heim og er talið að um milljarður hafi horft áramótin eru með rólegra móti í Japan fjöldi fólks kom saman í heitum hverum í

í Hollandi og stakk sér til sunds í Norðursjó í Mósúl í Írak fagnaði fólk nýju ári í skugga átaka íslamska ríkisins og hersins fjöldi fólks kom saman á Rauða torginu í Moskvu í

og fagnaði nýja árinu borgarstjóri Lundúna vildi senda ákveðin skilaboð með litavali ljósanna á

e s b uppátækið olli nokkurri reiði meðal

almenn sátt var um áramótaskaupið í ár meðal fólks sem fréttastofa náði tali af í dag nokkrum fannst það ekki nógu fjölskylduvænt og ungviðið átti erfitt með að skilja alla brandarana

með yngri krakka þau áttu erfiðara með að hlægja að öllum atriðunum ekki alveg svona

mjög gott eins og ég segi og allir í partíinu voru þér fannst það ekkert sérstaklega fyndið jú það voru góðir partar

tollinn og útskýra hvað mátti taka með

syngja lög í skólanum sem var eru álfar kannski menn og en skilduð þið alla brandarana ég skildi

ljót orð og eitthvað þá að veðri það verður fremur hvöss átt um landið vestanvert næsta sólarhringinn með rigningu eða súld en hægari vindur og þurrt

litlu munaði að illa færi þegar stór flugeldur sprakk inni í mannþröng á Skólavörðuholti seint í gærkvöld þaðan var einn fluttur á slysadeild mikill erill var hjá

tíu mánaða gömlum dreng

var í dag bjargað úr rústum fjölbýlishúss í borginni í Rússlandi barnið hafði verið í rústunum í þrjátíu og fimm klukkutíma í yfir tuttugu stiga frosti áfram þarf að huga að stöðu þeirra sem brotið var á á vistheimilum hér á landi segir forseti Íslands ofbeldi af verstu gerð hafi verið beitt á sumum heimilum

viljað losna við mikla dögum saman þessum fyrsta sjónvarpsfréttatíma ársins er lokið við segjum ykkur næst fréttir í útvarpi klukkan tíu og alltaf á rúv punktur is takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best að nei